د بیان ازادي باید محدوده نیي ځکه چي د بیا د ازادي دنوم څخه ښکاري چي هر سړي باید د ویلو حق ولري هغه که شکایت یی هغه که ښه خبر یي هغه که بد خبر یي نو دبیان ازادي معني پدي ده چي هر سړي دڅه شي ویلو یا د فکر ښکاره کولو یا اظهارولو حق ولري .نو دی ته د بیان ازادي وایی